जमीन के नीचे रहे वाले जानवर खासकर छोटे प्रकार के जानवर होला। ई अइसन जनवर होला जवन जमीन में छेद करके आपन रहे खातिर घर बनवले रहना। जेमे से कि चूहा, साँप और चींटी उदाहरण बा। अइसन जानवर जमीन के नीचे रहे कुदरती पसंद करेला।